A m'piazërìa esi 'n'acuila përché al e ün üzel propi gros ch'a vìu ën muntagna e a mi m'pias propi ste ën muntagna a l'aria düverta e pöi al e 'n'animal gros, a ie pa gnün ch'a la mangia e cuindi sarìu trancuila